Belgica ¨tëtä europeo, mbaetɨ aikua ,mbate arasa rupi kïraïra, mabeti yaikua mbate arakuvo iarape, ëreï¨oïme ou araku iarape, ëreï¨kua tëtäpe jae opa arasa rupi iroɨ